Awawan ajoɗa ha duniyaru boo awaɗa adalci, ngam himɓe seɗɗa tan mara adalci ha duniyaru. Adalci boɗɗun on bo wodi himɓe adili en